<hesitation> Fomba fiasan'ny tournevis anh <hesitation> alainao tournevis anh de araikitranao amin'ny vis akeo de arakaraky vis izany io de ahodignanao foagna tournevis igny a mandrapialan'lay vis am- am'toerany akagny.